<hesitation> Sɛ yɛhwɛ smoothie nso ɛmu nea wobetumi aayɛ a ɛyɛ simple koraa ne mepɛ ne yɛ paa yɛ, banana smoothie, wode kwadu ɛɛyɛ smoothie. <hesitation> Ɛno no deɛ wooyiyi wo kwadu no a, na waahohoro ho na wahwane hwane ne hono no aafri ho na waatwitwa no nketenkete na wode aagu wo blender mu na afei wode wo ice cube kakra aagu, na wode wo milk aagum wobɛtumi nso apae pae kakaduro kakra na wode aaka ho, na waa blende. Nti wo blende a wobɛhu sɛ ɛbɛba abɛyɛɛ <hesitation> yɛmfa <hesitation> milk no beberee, yɛmfa nsuo ngu mu wode milk no mmom na ɛɛblende, nti wo milk no dɔɔso aa ɛbɛte nsuo, nti wode milk no kakra ɛgu ho a, wahu sɛ kwadu ɛgono a ɛmu ɛnyɛ den nti wo blende a, wobɛhunu sɛ waanya no smooth smooth smooth kamakamakama na ɔɔdɛ yie, banana smoothie deɛ, mepɛ paa efisɛ ɔɔdɛ yie.